Gullet gullet tun sagale okokanith. okokanen birria aina birria ammo dhib yed inaman ghughurdha Kaa lukua nyathaa dhub sagale thanen woo dhaben okokan dhafeni kafaii ilalenii Kaa takka hihamathi dhafite woraaa wothothi kasit korodhe sodh kaskethe dhub dhethee miin ithi chirthe kitugua wonni maaen hohoa carrot faa khaan dhethee aka hanjreaa dhethee karaith bufthee gargalchithe Mal inn bichathothe inamanth khanithaa akamaa udhaa dhub